Min fa e mi heɓa ɓeydaare ceede igga mi heɓa ɓeydaare wakkatire. Mi joodo mi neeɓa e duniyaaru. Ngam to mi neɓi e duniyaaru me moftay ceede, mi moftay lanyol, mi moftay lanyol.